Reto aby ñy karazan-dapoaly aminy ñy kasirôly noho ñy fomba fampiasa ñ'azy, misy i ñy lapoaly mahery iketreha hena na atoly ;misy ñy lapoaly sosotsa iketreha ñy sôsy sôte ;misy koa ñy karazany ñy kasrôly tavoangy, añajaria hany manahaky ñy lasopy, misy ñy kasrôly soite ampiasa aminy ñy fiketreha ragô.